जब हम्रे आफिसमे कुइ फईल मिलैती तउ ओमने तमान पन्ना रहतियाँ आउर पन्ना यहाँ वहाँ खसक जितियाँ अस्तव्यस्त रहतियाँ तउ ओहके मिलाके एक्के ठाउँमे धरेक तहिन पेपर क्लिपके जरुरत पर्ता । पेपर क्लिप प्लास्टिकके फे बन्ता आउ आउ लोहक तारके फे बन्ता । पेपरके क्लिपके काम का रहता कि पेपर ओहके अक्के ठाउँमे बाँध्के गुछ्छा बनाके धर्ना काम रहता । यदि हम्रे पेपर क्लिप लैके बाँध दहब कहलेसे उ पेपर एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे खस्कना डर नाई रहता आउर जहाँ तहाँ बिथरना डर फे नाई रहता आउ फाईल एक ठो मजा रुपमे एकत्रित करके धरे मिल्ता ।